Na mi̱ yang maa nangji̱ di̱, mi̱ nlam wṵro̱ na nyangkale̱ kwange̱. We̱l diin bwang fang maa su̱nge̱ na Yamba, we̱l rabe̱ she̱, bwang fang bi̱li̱ngke̱le̱ ke̱nṵmbṵl me̱, bi̱raab, mi̱ nlam wṵro̱ bi̱li̱ngke̱l rṵngke̱, mi̱ nlam wu̱ro̱ yi̱kke̱l rṵngke̱. Bi̱li̱ng ru̱ngke̱ cum na yi̱kke̱l rṵngke̱, yi̱ke̱l rṵngke̱, nwẹ na, na wṵro̱ mfang di̱r di̱, mu̱ nkṵwo yi̱kke̱l rṵngke̱ yang maake̱l she̱ bṵwo̱r to̱ mi̱ nlam wṵndi̱re̱ fang bi̱li̱ngke̱l rṵngke̱, mi̱ mlamke̱l wṵro̱ yi̱kke̱l rṵngke̱, mi̱ nlam wṵro̱ nyi̱m tṵṵ mi̱ lamshi̱ e̱ nyi̱m tṵṵ le̱bdi̱r re̱ mo̱ nlam bu̱ e̱, me̱ lam wṵro̱ bi̱li̱ngke̱l me̱ Me̱ lam wṵro̱ bi̱li̱ngke̱l ni̱bi̱ e̱, me̱ lam wṵro̱ na yṵṵke̱l bṵti̱, me̱ lam wṵro na bwi̱i̱li̱ngke̱l bandi̱re̱, me̱ lam wṵro̱ na kanadi̱, mẹ lam wṵro̱ na mari̱ng nunge, me̱ lam wṵro̱ na do̱rke̱l lo̱o̱ sho̱ na nyabu̱ngke̱l lo̱o̱ sho, na do̱rṵngke̱l yoodu le̱ she̱ kar tṵṵ wṵro̱ she̱ maashi e̱ zama a nkam ne̱, a kam ne̱ limda, a kam ne tsabta. Wṵko̱ di̱shi̱ dṵkṵm wṵro̱ mi̱ lamshi̱ e̱. Mi̱ nlam wṵndi̱re̱ fang bulungkumo, amma bulungkumo na mi̱, mi̱ nlamshi̱ na mi̱ ndi̱we̱ kam lo̱o̱ di̱ shi̱ saa yi̱mo̱ be̱e̱ ke̱e̱di̱, ka shi̱ lam ye̱ na toddi, toddi le <hesitation> nke̱e̱bi̱ toddil mwari̱ng, shi̱ mwi̱i̱ mwi̱i̱ ye̱rke̱l me̱ ke̱e̱di̱ a kamne kalmo̱, ti̱ye̱l lo̱o̱ mṵ sawe̱ bṵti̱ ko̱, mi̱ nsawe bṵti̱, ai mangke̱ mi̱ ntab dama mi̱ naa maake̱l mo̱ tu̱u̱ le̱bdi̱r rẹ mo̱ lamshi̱ e̱ amma mi̱ mmaa tabi̱r mi̱ mmaa nṵm bṵ. Ke̱e̱du̱ mi̱ kiyeshi e, mi̱ nlam wu̱ndi̱re̱ o̱ na bwi̱i̱li̱ngke̱le̱ bandi̱re̱ na nyi̱ye̱ke̱le̱ ke̱e̱di̱ na mi̱ nsawe bṵti̱ na fu̱u̱ di, me̱ lamshi̱ ti̱ng wṵro̱ na mi̱ mbṵlo̱ de̱ na shi̱ nkuwo yatti̱l me mmaa bu̱ li̱m di̱, shi̱ ye̱r ye̱ nke̱e̱di̱, ke̱e̱di̱ wṵ yang cingkel me̱ lebdi̱r e̱. Na mi̱ cere na nukun di̱, na mi̱ nsaabṵti̱ na karayatti̱ di̱, mi̱ lamshi̱ wṵro̱ yang nyi̱mke̱le̱ nundo shi yang bwi̱i̱ngke̱l me̱ shi̱ faa yṵm shi̱ yer yi̱m ke̱e̱di̱ mi̱ yang nyṵwa li̱mda. Mi̱ nlam wṵro̱ nwe̱ kwe̱tti̱ke̱l naal me̱, mi̱ nlam wṵro̱ we̱ fi̱i̱rke̱l yaa me̱cce̱l me̱, na ko̱du̱ sh, shi̱i̱r nso̱tu̱ng bu̱ na- nso̱tu̱ng bṵti̱ a kam ne̱ yim ne̱ nye̱ a lo̱o̱ yo̱ng di̱, mi̱ nlam shi̱ mi̱ faa naal ke̱e̱du̱ di̱shi̱ yo̱o̱tin nyangkale̱l she̱ a kam ne̱ yim ne̱ nye̱ o̱ nyi̱ maashi̱ e̱ Na ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r yang cere di̱, a kam ne̱ nyi̱mki̱n ne̱ she̱, na shi̱i̱r yang di̱kko̱ di̱, a nkam nẹ nyi̱mki̱n ne she̱, me̱ lam dṵkṵm wṵtṵb nangshi̱. Me̱ lam wu̱ndi̱re̱ na nyabu̱ngkẹl kam tallo̱, na to̱bṵngke̱l kada, na maake̱le̱ fi̱lẹ na be̱e̱kati̱ng, na yi̱kke̱l ru̱ngke̱ nang yadda mi̱ nkiye de̱. Me̱ lam wṵro̱ na taar Yamba, na taar Yamba nwe̱ di̱, yang mwi̱i̱ kuwokel sholil mo̱ nang yadda mu̱ nyo̱o̱ de̱. Yang fi̱i̱rke̱l kar tṵṵ kṵ maashi̱ e̱ na di̱kko̱l mo̱ na cerel mo̱ we̱ fi̱i̱rke̱l mo̱, ka mṵ nyu̱u̱ bṵti̱ mṵ yang cere di̱, na mṵ ntab taral mo̱ yang ye̱rke̱l mo̱ so̱ to̱ taral mo̱ fa? Na mu̱ nde bṵ nshe̱l saa ke̱lle̱ mo̱ di̱ yang so̱ to̱ mṵ ntab she̱l saa ke̱lle̱ mo̱ be̱e̱ nde. Yang kṵṵrake̱l mo̱ na mu̱ nkun me̱cce̱ di̱ yang yo̱o̱ke̱l mo̱, yo̱o̱ no̱ har nyii nyo̱o̱ko̱ ye̱rti̱ nṵm daa kwangshe̱, ye̱ri̱ti̱ nṵm so̱ me̱cce̱ mṵ yang yaashi̱ o̱ yaa kwangshi̱n, di̱ nsawe̱ bṵti̱ ke̱kke̱de̱k Yamba cek naa. Me̱ lam wṵndi̱re̱ nangshi̱, me̱ lam wṵndi̱re̱ maa kṵṵra ke̱e̱di̱ a kam ne̱ yim ne nangji̱l nye nyi̱ maashi̱ e̱, me̱ lam wṵndi̱re̱ fang yo̱o̱ke̱l nyangkale̱l she̱ adure sholil me̱ ka nsholil she̱l- dangme̱, ka nsholil lo̱o̱ me̱ ka sholil ka ntṵṵ mi̱ kaashi̱ a kam lo̱o̱ me̱ di̱, kar wo̱ro̱ me̱ lamshi̱ ti̱ng wṵndi̱re̱ yo̱o̱ yangkale̱l she̱ don daa na fiye nsan de̱ di̱ mi̱ yang cere a fii labu̱ng labu̱ng de̱ le̱ me̱. Mi̱ nlamshi̱ ti̱ng na mi̱, na mi̱ yang saabṵti̱ di̱, be̱e̱ mi̱ faa ta lo̱o̱, nwe̱ lo̱o̱. Na mi̱ mbi shi̱ne̱ kar tṵṵ a lo̱o̱ she̱ di̱ shi̱ ye̱r ye̱ tṵṵ shi̱ nyi̱m de̱, tu̱u̱ shi̱ <hesitation> ke̱e̱du̱ mi̱ mbi shi̱ne̱ de̱ shi̱ ye̱r ye̱. Sholil me̱ o̱ mi̱ nyo̱o̱ do̱ nde we̱? Shi̱ ye̱r ye̱ cewa ko̱nṵng <hesitation> di̱ bi̱ we̱, di̱ bwe̱l mo̱ nde de̱, <hesitation> di̱ mi̱, mi̱ nyi̱ye̱ de̱. To̱, me̱ lamshi̱ nangshi̱, kaa tṵṵ mi̱ mbi de na dai a nkam lo̱o̱ di̱, to̱ wṵrre̱ me̱ ye̱r ye̱ kar tṵṵ yaa me̱cce̱ a kam lo̱o̱ me̱. Wu̱ko̱ di̱shi̱ tṵṵ mi̱ lamshi̱ na wṵro̱ mi̱ lam nangji̱ e̱. Ke̱e̱shi̱ shi̱nashe̱ di̱shi̱ ma mu̱ faa tṵṵ ko̱ro̱ mu̱ lamshi̱ o̱ a ko̱dṵ mṵ lamshi̱ e̱, ke̱e̱shi̱ wṵro̱ she̱ ma mṵ nyi̱m nyangkale̱ she̱. Sai na be̱e̱ kṵ nyi yim ne̱ nangji̱ di̱, fo̱no̱ mṵ nyi̱m, amma ko̱dṵ a lo̱o̱ shii e, na mṵ nyi̱m ke̱e̱shi̱ she̱ di̱ ke̱e̱shi̱ she̱ ma mṵ nyi̱m nyangkale̱ she̱. Sai na bee̱ ku̱ nyi yim na ne̱ nangji̱ di̱, fo̱no̱ mu̱ ta nyi̱mke̱le̱ nyangkale̱ le̱ wṵro̱ she̱. Amma na lamki̱n mfaaki̱n di̱, tṵṵ mi̱ nkiyering do, di̱ shi̱ tu̱u̱ daa mi̱ lamshi̱ wṵro̱ mi̱ yang nangji̱ e̱, di̱ mi̱ faa nwe̱ na iri le̱ sṵṵ nyangkale̱ ko̱ro̱. Wu̱ko̱ di̱shi̱ tṵṵ mi̱ lam kiyeshi be̱e̱le̱ adure wṵro̱ mi̱ lam nangji̱ e̱, wṵko̱ di̱shi̱ be̱e̱ ke̱lle̱ me̱ kṵttang. Saura minti nawa? Biyu